टेलीफोन को उपयोग अधिकतर लोग करत हैं। टेलीफोन जॉन होत है उ उसे कम करत है। कि टेलीफोन जॉन होत है। उ विदुत ध्वनि तरंगो को संकेतन में बदलकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़त है। टेलीफोन के दो मुख्या हिस्सा होत है। माइक्रोफोन और रिसीवर जब कोई व्यक्ति टेलीफोन पर बात करत है। तो उसका जॉन माइक्रोफोन उसकी आवाज को विदुत तरंगो में बदल देता है। यह तरंगे टेलीफोन तारो के जरिये दूसरे व्यक्ति के रिसीवर तक पहुँच जात है। रिसीवर इन विदुत संकेतों को फिर से ध्वनि में बदल देता है। टेलीफोन कॉल एकतरफा नहीं होती दो लोग बातचीत करते है। तभी टेलीफोन की पूरी बातचित हो पाती है। टेलीफोन में दोनों चीजे होती है माइक्रोफोन और रिसीवर ताकि। व्यक्ति बोले तो वो आवाज भी दूसरे के पास रिसीवर के माध्यम से चली जाये और दूसरा व्यक्ति बोले तो। वो आवाज उनके माध्यम से रिसीवर के रूप में आ जाये।